Jue ëch dun nëchyoyëwëb mëj t'sinë ëch dun wa'atëp nyaj yëbëkëp jadunch jedun cebolla we'en padakëp y jadun dun nukëp, jadun ojë nyëkë awa'ajtëp pues, xak adujkëp.